Aranni mi heɓan pepa be huunde windugo am So tawii miɗo waɗa waawde njillooje ngonaa, mi waɗataa waawi ngoodi goɗɗo e nder njamaaji ngam njillooje ɓiɓɓe. Miɗo waawataa waawi waɗde ngoodi holngal ngal kadi njillooje kadi njamaaji ko ɗum, so tawii njamaaji ngal o waawataa njiddaade nguurndam ngal rewɓe.